Aiteh sulle. Ma ei tiiäq, midä ma ilma sinota olõs tennüq. Tuu elevant oll' nigu lihtsält liiga suur, ma es olõs saanuq tedä nõstaq ilma sinolda. Ma piät iks nakkama jõusaalih käümä. Ma olõ liiga nõrgas kätte lännüq.